Conas vagancias del branu nel puebru, de dil-mi pal monti i vesital otrus puebrus del lugal. Pal branu acontecin quasique tolos rehuijus delos puebrus en tola pinínsula, assinque vaigas andi vaigas de contau que te pueis dil de bureu paí i echal un güen ratinu.